لو أنا بقيت داير أعبر المحيط بمركب دي حتكون حاجة صعبة، ف- <hesitation> لازم أتجهز ليها كويس، فأول حاجة حشيلها معاي حتكون خريطة بوصلة وأجهزة لاسلكي ولا رادار، حاجات تساعدني في العبور دا يعني أعرف أنا وين وكده و بعد داك ححتاج حاجات عشان تقضيني في الرحلة دي، ححتاج لي كمية من الأكل، أتوقع إنو المركب ده حيكفيني لمدة كفاية، لكن مع- <hesitation> فكرة إنو حاعبر المحيط حاجة كبيرة بالشكل ده، بحاول للضمان أشيل معاي فلتر عشان أنقي موية و أقدر أشرب في حالة إنو الموية المعاي ما كفتني ولا ما بقدر أشيل كفاية عشان سعة المركب و بعد داك بحاول أشيل معاي سنارة برضو وأكل معلب الأكل المعلب عشان يقعد معاي فترة طويلة، لأنو ما أتوقع إني بقدر أعبر المحيط في أقل من شهر و ده طبعا ممكن يزيد و ينقص على حسب المحيط الانت بتقبرو و بي ياتو اتجاه، ف- <hesitation> كده انا بكون مستعد لي انو اقعد فيهو لي أكتر وقت ممكن و بعد داك بكون جاهز، ما اعتقد فضل حاجة محتاجة اجاهزة عشان اعبر المحيط.